我觉得小孩要有经过考试考试能够他们比较集中也比较努力也有一个目标才能够比较年轻比较小的时候就要努力才能够进步

给我觉得很快乐的是我跟我老公去台湾蜜月旅行因为天气很冷当那时只有两个人没生孩子没那么多顾虑快快乐乐的出去吃东西走走看新的东西

呃帮助赚钱呃帮助生活较方便帮助讲福音要传去全世界

在我国家创业不容易这是马来人的国家很多东西分不到华人 then 也没足够的资金去做这样的东西

在我家乡最大的昆虫应该就是蜻蜓，蜻蜓是青色，脚很长这款的昆虫，叫的时候很大声。

运动跟人一起呃能够团结哦互相呃一起生活

小孩的教育和考书很重要，那无考书他们很懒惰，也不讲，很勤劳去学，读，补习，去准准备这个考书。考了会好，就很欢喜。

这边我们马来西亚也有这样给那个援助金给那个人民呀人那个比较可怜的啊钱赚比较少的他们都需要政府帮助咯我觉得政府这样做很好咯也是一个给人民的福利呀这样他们生活减轻一点咯不会那样这么幸苦and then 呃现在的东西越来越贵他们工钱赚不够不够花不够吃很可怜呀政府给一点帮助下也好啦

我们马来西亚的政府现今有照顾人民现在新的政府很好他有照顾到各各种的团结咯人民咯政府公务员咯他会照顾他们的福利啊

我喜欢的电影是美国的电影尤其是那种查案查案的做警察的我都很喜欢看

我比较 suka 在室内的因为在马来西亚很热很多蚊子的活动

啊没参加什么特别活活动

我小时候，都很想赚钱。希望大了能够做生意，又能够钱赚多多的。买好的车，去不一样的地方玩耍。吃好的东西，能够去每个地方，都是飞哢飞哢。

我国家没出很没出过历史还是全期就是只有普普通通的人

马来西亚在热带地方头年一天气都差不多上下都是热的下雨没有说会凉会冷像我在澳洲哇这次去澳洲经过下到9度和10度有的时候是4度到5度日中14度到15度这只是有时候冷天有时候觉得天气有变化有秋有春有夏天有秋天有冬天这样生活也觉得说比较多衣服很穿有时候穿短的有时候穿厚的有时候穿薄的比较不像在马来西亚这样整年都是流汗都是热有的衣服根本不能穿所以我会比较suka 天气有四季变化像澳洲这样因为天气变化

我理想中的派對就是很好的人參加人又少有好吃的東西大家說搞笑的話

现在的人反正都是很长常用手机啊我们每个人都有手机啊现今手机也不贵每个人都买得起有很多brand啊很多啊dan现在手机就像一个电脑那样也有里面也有那网络就是那internet啦现今的电话叻电池也很好不是像之前那样天天要天天要插电啊啊以前的电话大大架的现在的小小架的现今的电话叻还可以照相咯还可以上网寄email咯ho dan都可以做像一个电脑那样要record什么啦要录什么啦都能够用这手机啊就像一架电脑那些放在手的粘在手的

呃是弟兄姐妹的聚会

这个国家因为很大比较小的的城市里面没有工做但人因为要生活要养家就要去比较大的国家的地方有工做的地方然后他们没有便就要搬来搬去咯

學生老師要教他們很好包括禮貌包括規則這都教學生教很好

哦，在我们的社会，我们是砂拉越，砂拉越这边有很多那，啊，啊，啊，啊，不一样的种族啊，哦。也有伊班人，有那马来友人，有唐人，啊，有很多的时间，要是在大日子时间，自己个别的跳舞训练，唱歌训练，还有他们的服装都不一样啊，在这里都看到他们的那，啊啊啊个别的不一样的服装咯，他们的文化咯，因为我们这边不一样的，很常会看到，跟他们的乐器，和他们的歌，这很常时间我们会看到，因为我们砂拉越这地方啊，因为我们这里有很多不一样的人【ho】，很常看到那，不只我们砂拉越，还有我们沙巴，西马也很多那种族啊，都不一样，就是讲很常看到不一样的文化咯

很特别和热闹的很多花朵的lo 很有用到那个科学科技的lo 用新的方法还是用科技的东西咯很很特别的啦不是像以前那样吃而已看而已

我喜欢是舒服很大方棉花做的衣服不要绑在身上的很大方很得体的这是我喜欢的

我们人看医生呃国家也设备很好对我们人民看的呃去看医院医生就是免费的咯呃也很好的呃它有优待咯看顾咯这我们的人民咯

啊小时候 dan 大的时候希望做有用的人会帮助社会

我哪一个历史比较好还是问朋友

现在呀真的很不健康的吃的东西那个像那个fast food 咯就是说速食咯速食面呀呃炸的食物咯那个用油炸的呀像KFC 呀这样呀不健康的吃东西呃很油呀东西都是很甜呀太甜了对我们的身体不好油太多对我们的身体也不好

现在世界有个手电是在太方便喔你走到哪里电话就带到哪里可以随时联络人随时打电话叫朋友出来喝茶随时打电话关心朋友我最常用的就是会去看Facebook 会去看抖音会去instagram 这些东西这些可以知道说关心朋友他们最近啊有做什么事情需要什么我们可以去鼓励他们

我们大多数会需要到护照一个两个国家会签字会需要到签字

尽量互相 ahh 帮助，在屋里或是在学堂，来表现。

我国家的支付方式，在过去五年里，我会用手机还，有很多正式的方法来还钱。

在学校的就是教小孩们要有有较好的心去帮别人咯看见别人跌倒帮人扶起来咯胆还帮助人这样的较小孩教他们有这样的习惯咯

我们现在常常就是用那那现在的科技发展的那样电视啊车呀啊AI啊那都是都是科技的东西现在电脑啊ho啊因为现在车叻也是很多电子啊这都是现代的那科技他们拿来发展

我今天做生日，这星期很感谢上帝，拜三就跟朋友一起吃一顿晚，去sarawak河旁边走走啦，才知道自己国家发展这么多很多地方其实都没去过，跟朋友婆一起晚吃饱去那边河边走走才发现说哇原来古晋是很美的地方，很多地方我们都没到过，都在那我们这附近，对面江都没到过，早上很高兴和朋友一起吃寿面做生日跟我自己朋友，大家都很好讲，谈谈讲下在一起的时候，真的很有意思，今天最开心的是就是两个孩，虽然都在很远，都送我礼物一束花，很美的花，我心里面觉得很安慰，因为他们尊敬我，在我生日的时候送花打电话，我心里实在是很快乐平安，很安慰，我这两个孩对我都很爱，对我很好，感谢上帝，希望我其实做一个好的阿妈，不能够和他们常常沟通，感情依然好好的，

今天天气很好日头很大所以今天的天气

我社区范围的小孩 suka 等于 suka 去公园玩骑脚车

家庭当然啊钱头要预算清楚呃赚的要会够花呃花的不要过头有有必要的才啊花花

身体和心灵很快乐这会保持我的快乐

用手机很危险那不小心不会做钱就不见

现在了人人讲要常常运动脚不tahan不能够跑走路的话会比较好啦tapi赢去过度那过度我们人身体也不tahan也很累七盖会很痛不好lor 所以要走一两个钟头或者说五千步你一天走五千步就好了不用一直走一直走等下乞丐走痛去不好了

女人呢创业是很好的事情只是说常常他们没有刚开始的时候没有很多钱开始他们的生意跟银行借一点钱是很好的帮助她们创业的机会

没有参加然后不知道

很难用福州话讲叻双子座双胞胎狮子座狮子水瓶座水水瓶啊

我会用。银行转钱的方式，在我手里的，加钱，我现在也是用银行线上银行服务，去还钱。

我 suka 的工作是做老师。因为做老师能够教小孩。我又很 suka 小孩。我很 suka 跟小孩讲话。先生

现今手电话实太方便哦可以随时打电话联络人可以在电话里面做工也是可以记录很多你要做的事情也是可以看电视也是可以随时订飞机票随时要煮什么东西吃也是在电话里面看 youtube 里学了煮

啊对星星星座呃没不懂不懂

贷款第一笔资金去帮他们开始他们的生意这是一个很好的社区

科学的发达使世界变小掉人和人的距离会越来越近只是不好的地方是啊做坏的事情也较容易掉

现在小孩看的故事书呀很少是本地故事都是外国的故事好像白雪公主咯ho啊这故事都是外面的啊有时是中国的可是都是讲那些故事就很久很久很久很久的以前这样的故事那些故事呃呃很很有趣大家都觉得很好看ho那小孩喜欢看卡通卡通电视卡通很好看就就会很注意看咯

我们国家的网络不是很发达很多时候在外面的时候我都不能用我们的电话看资料有的地方还不错在在我家里面呵可以看网路上呃事情是我 suka 的

这个做生意啊不知道

科学科技那越发达，世界的骗人的方法也越发达，他们用科学科技来骗人。很多是用科技的模，模仿学人，学一个人讲话，骗人。所以若无好好用啊也是很危险。

我不会玩什么乐器只是说唱歌我还不错啊有时候会唱也常常把自己的唱歌练一下声音会较美一点

普通音乐都都。。。

在我社区小孩都没玩什么游戏现今的小孩大多数都在家玩电脑看电视还是说玩玩具

那样，当然我理想的派对哩当然是[ehh]很romantic的，庆祝的活动呢，一定都要大家快快乐乐的。在当中呢，会有很好的沟通。

不知道不知道

不健康的食物，煎炸的东西，这些东西都不可以吃太多对健康不好

我最喜欢电视游戏咯他们玩呀游戏啦明星玩的游戏还是说那些相声说笑话的节目咯

我每一个星期都有去游泳游泳可使我身体健康也使我呃减轻呃我身体的中会减轻一点我的体重

我希望将来叻世界和平不要有每一个都很好会帮人没心机尽量去帮人

没特别的意见那希望会教小孩呃多懂学写字读书写字

在我这里住的地方呢，小孩啊他们一天到晚都玩的游戏就是电话咯，他们很喜欢玩电话里面的游戏啦。但还有。他们有去游塘，有时候也去游塘啦有时后也有去打球，有时候就是去巴刹走走啦。去，去戏院看戏。

我住地方的天上的云就较视乎一天的天气是怎样的有时候有时都没有云有时候很多云要下雨的啊 So 天上的云是不一定的

我喜歡我老公不在不在很少會把事情放在心裡面他若生氣也很快一個時間就過去了

怎样怎样保持保持我的心里健康hor 呃我很感谢上帝因为自小就是在基督徒家庭大的我说我的就是因为的信仰呃信仰方面我是信上帝的我说我的我都是在礼堂里面大的也参加礼堂的也参加侍奉也参加团契也参加诗班我说呃呃呃因为参加这诗班啦参加这团契咯有弟兄姐妹呃彼此的鼓励呃彼此继续呃怎样说呀大家有问题有问题的时间呃大家呃彼此祈祷呃也可以交托给上帝所以说这都会帮忙我心灵呃心里的健康咯当我自己本身我也很suka打球单我一个星期我都有去打羽球咯我一帮的朋友呃去打羽球也打过呃我这对打羽球一帮人差不多也打呃二十多年但有人有来有去呃人来人去tapi 说我们这有几个人大多数在那边也打二十多年了咯单这也是我们时间很多的一个交流的不止是打球赢输第二tapi说呃每个星期见一面一起打球啦流汗啦也是很高兴很满足咯所以说呃这也是保持我一个心里的健康的这方面咯hor 呃当在我们在生活上会遇到很多的困难啦tapi 我们信耶稣我们是基督徒人我们会交托上帝单上帝也用他的方法呃用别人或者用圣经的话跟我说咯呃我们会知道的时候我们会懂怎样去面对我们的这压力咯

自小在家父母教咯

电话还钱多数是我先生做我从来都不去管他还多少钱反正我电话还用多少钱我都不知道打算这事情我电话坏掉他也会买新的给我我也不用烦恼他买什么样的电话给我我只知道不用买太贵的就是了

洗手是很好是因为把肮脏东西洗去不会吃到嘴里

在我的国家里面怎样找律师叻呃如果不知道不认识的要去问人咯因为我对律师方面完全是没有一点认识的嘛律师也不能帮助什么要去问看下谁的律师他会适合是做什么的咯

最喜欢去那，外国国家好像很出名，巴黎咯。可是呢，要看自己的财务状况，自己的，自己的能力，那无就是去本地玩耍咯，旅游咯。那去外国是一笔很大的钱咯! 你如果有能力当然去那出名的国家的旅游的地方呐。

长时间走走很好这是一个运动不会伤害身体的运动

不会玩呀呃忘记怎样玩了

学校和家长要常常有见面的时间可以商量说使到说可以在读书上可以得得到最好的好处

现今我们住的地方啊，那宠物人养的啊多数是猫仔咯，狗仔咯，har 很少人养这样变色龙做宠物哦。多数人是养猫仔，也有人养白兔咯。ahh 猫仔，狗仔是很常看见人都养啦，那是很普遍的啦 har 这个。

人工智能可以用在很多地方比如说煮饭驾车教育做工那样都能用到

如果有耐心呃是最好关心方面

我们尽量不买不必要的东西尽量在家吃尽量不买衣服

天气不好，当然 uhm 较容易病

狗仔是对我身边最常看见的动物。在我身边最常喂的就是狗仔。

我最希望世界会和平咯不可以有那很多天灾很多地震什么咯要会平安要会健康全部人都会快乐都有那喜乐还有人与人有那团结没没竞争什么啦

创业不是一个简单的事情很多人在开始创业的时候都没有有够的经验和赚钱所以常常都需要很多人帮助尤其是银行上的啊帮助

呃不懂哦是

我们马来西亚这的区就是啊就是现今越来东西越起越多越高掉咯因为马拉西亚钱变小去向别的国家买东西钱变小掉没力掉ho dan我们的有些的生活上也有很多的挑战咯工钱没有五千以上啊这生活上有一点困难咯因为现今的屋价也很贵了现今养一个孩子也很贵咯过去养一个孩子只有两百五现在养一个小孩拿丢托儿那丢那学校里面读书最少要放到千五到两千也就是这样说咯dan就是dan就是说叻啊dan小孩的读书做父母的也是压力很重啦ho也很多拿来比赛咯ho dan变成小孩的压力也没也没像以前小孩很啊很普通的大ho现今的小孩连小小的就有很大的很大的啊压力ho面对ho每一个不是只有面对孩子面对父母面对先生都有很大的很多的压力ho dan做父母的也很多压力做工上那没说钱赚不太多的生活上也困难生活啊ho就是马来西亚现在的啊行情哦那生活费也较高一点咯ya

教育可以帮助到比如说帮小孩学生字比较快不用用传统字典

我们人现今人去那种啊超级市场啊supermarket 啊多数啊都是不会很大间啊本地的啊大家都是去出去外面啊西马啊有很大间的超级市场啊去那边买东西啊我到一个地方全部东西都会买的不会像我们这边那样杂货店啊这间买一下这间有这个那间没有这个然后在这间买一个那间买一个ho买东西就要花很大时间就是很多的市场像one stop啊就是很好的market 像我们本地啊就是要很多这样的supermarket 咯tapi人口要很多啦不然的话这这么大型的supermarket 啊也不能够啊sustain 啦ho

当然然在屋里较舒服咯在外面很热啊

我对这方面没什么经验

游泳很好对身体很好有气喘的人鼓励多去游泳因为气喘人若游泳了他气喘发作比较没这么厉害

我希望能够去一个很干净的国家 tapi 是上气的国家